Kô za sitran̈y feky za mian̈atra gitara e fôtiny nôty amy gitara in̈y môramôra ianaran̈a koa miôtran̈y pianô, fa pianô somary telitelikà hely de aleoko feky mian̈atra gitara; sady io koa fa faran̈y tiako rango zay mbala hely mahay gitara zen̈y.